Говҳо ва бузҳо ҳайвоноти хеле ҳушёр ҳастанд ва метавонанд овоз, чеҳра ва ҳатто хислатҳои одамро фарқ кунанд. Вақте ки соҳиби онҳо наздик мешавад, говҳо ва бузҳо метавонанд бо ҳаракатҳои ором ва ҳатто садоҳои махсус ба ӯ ҷавоб диҳанд. Онҳо одатан аз соҳибашон ғизо мегиранд ва бо ишора ва наздик шудан эҳсоси дӯстӣ ва вобастагӣ нишон медиҳанд